Teváꞌautvi deváꞌa u tuvi né xaꞌa nté xaꞌa trána kuéꞌe nté xāꞌa trána ñɨɨ kanuu cūlandrú ci kanuu asúɨ anomísmo aa chíkaa í dé vaꞌañu trána nté xaꞌa kuii ne híkaa dé váꞌñu dɨvɨ ntéé xaꞌa kuꞌe ntéé xaꞌa kueꞌe dɨv d váꞌañu tuvitvi xꞌntvi xꞌunkaete cu ev tádi ntaku ñaꞌchi ntíko ñaci ntíko ñachi kaꞌnuu kantu xuꞌun nɨvɨ ñúñe kui preparar ñúñe kui preparar ñújña ñ kantu xuꞌun ñꞌ aceite ne gíido aseite é kaꞌnuu tɨɨntɨ kɨmi ci kaꞌnuu á súdi gído aseite ká núu paré se ke vaꞌchi váꞌka i pare se kéi vaci váka i ña chetu ci ña kuíkaiu chetu médiu kepíca médiu ke íi xetu médiu ké ixetu tāntíítu tantítu xu avi sito nada mádi de ki puedochoko míil.